Guira ranga rangagua ipuere vaera ojo iru kaa koti o iru koti yave kua reta arape kuareta omae kuarai re jaema kuarai omuia rupi jae omui yave jokua koti ojo jaema ikirei ojoa koti pituyave jaema estrella re omaereta jaema keti ko jaereta otava jukurai jaereta yarakua katu kua guira reta